:Ka :a no-a sobo'-deh-a <hesitation> :koan: no-dih-eh, sobo'-deh: :kaa :a no-eh koan-a :no dih eh, :zai' :deh eh-: 'dhu, :mor :a-a' 'tiei' pa :vlehehn' :yee' :a 'glo 'ni, ;mor :a 'glo 'ni 'de 'on ti-a dha? <hesitation> Gan ni worn 'i gan-ni: :eh :ne-a :daa <hesitation> 'pehlih' 'zorn <hesitation> :mor 'on mu :dha :gan ni worn'i, :mor 'on :za 'de 'ny :yee' 'on ya-eh 'de 'weh 'on po-eh 'de :bafuh' 'di :yee' 'on worlor: <hesitation> 'an-a' 'tiei' 'weh, :yee' :mor 'on worlor: 'an-a' 'tiei', :yeh 'an pa-' <hesitation> 'an mo-' pa deh+ 'an pa-' :mor 'on worlor-dih-ih 'on :gweh 'i :yee' :glaa'e zornbo :neheh', :yee' 'an 'nynuu: :mor <hesitation> on :htaa deh chean-dih mu :yee' sobo'-deh: :dao' :neheh' on 'duo:-eh 'weh an worlor :a-a' 'di di-dih-deh+, :mor on worlor: 'di di-dih-deh+ on :gweh 'i, :yee' sobo'-deh :yeh :dao' :mor eh :gweh 'o-dih, :yee' <hesitation> :a ya 'de deh an 'da-dih-a buo+, buo+ :dao' <hesitation> en no ti :en :ne-a 'de 'kwla, en no ty+ :bliin :bliin en :ne 'de 'kwla, :yee' <hesitation> eh 'ble 'buo'+ me-: en po, :yee' 'buo'+ :dao' eh po-a <hesitation> :en :ne-a 'de en ya, <hesitation> :mor on tli-ih deh-dih :tleee: :mor eh suma: :yee' en 'nyi :on :feon:, :yee' :feon: :dao' :mor en 'nyi on on :dhie: 'i, :yee' 'de :feon: :dao' bo 'de :an po <hesitation> <hesitation> :an-a mo-: pa-deh+, 'de :an po <hesitation> :an-a' gborplu+ 'i-:, <hesitation> :an-a' panni-a 'i-:, :mina+ 'i-:, 'de <hesitation> :an po-ih' <hesitation> 'de pani :klaba' :dao' 'di, :eh korn dhih eh 'wee', 'do 'ti :dao' 'i :yee' :on se 'wli-eh 'ble, :on 'ye-a 'on <hesitation> :an dhen sobo'-deh:. :ya :Sobo'-deh :mor :or :ne 'o :on po-a :an-a'a: 'nynuu: :zuku', :mor :or :ne-a 'o :on <hesitation> <hesitation> pean' :an-a'a: nynuu', :mor :on 'wluh 'de :zuku'-' 'de <hesitation> <hesitation> an ple-dih, :yee' <hesitation> :mor mu sobo'-deh 'ble-' 'do ti-a' :klehkpeh bo :e, <hesitation> <hesitation> :yee' eh 'worn <hesitation> eh :kma 'i, :en 'yu-a :zuku'-a po-a ti :daa eh no deh :eh kpa-a' deh ken eh no deh :eh po-a 'bluhba, eh no de: <hesitation> eh no-a :gwlehehn'-deh, :gwlehehn'-deh: eh-: 'dhu 'deh :on 'be 'beh-dih-a :on 'beh-dih-a eh, :yee' <hesitation> 'mor :on :ne-a dha :daa, <hesitation> :mor ti nyni 'o <hesitation> :mor 'on se sobo'-deh 'ble :yee' 'an no duo'+ sobo'-deh-a 'jeh <hesitation> :an 'ye-a 'jeh <hesitation> :a no :bhuhbuh' 'i :a no sobo'-deh: deh, :bhuhbuh' :an 'ye-a <hesitation> :an :duo-uh 'weh on no deh :ah za-a deh :vlehehn', :bhuhbuh' <hesitation> :mor :on po-uh dha on :dhie: 'i, 'de :on 'ye <hesitation> :an-a' deh po'de <hesitation> :bhuhbuh' :dao' an 'ni bo, :mor on gbu-ih deh <hesitation> :an deh :dao' en-: klehkpeh eh za-ih :vlehehn' dih, :yee' deh 'jeh :a 'pehn-de 'zorn :en kan-a :kleen: 'i :a jeh, <hesitation> <hesitation> :mor :a 'ya <hesitation> 'de deh an 'da-dih-a 'torn 'nya'nya, en :a no-dih-a. <hesitation> <hesitation> yuh-a 'kpou:+ en no 'torn 'nya'nya, 'kpou:+ :dao' :mor :a po-ih :dha :due', en 'jeh <hesitation> en za deh :vlehehn', en no-eh <hesitation> :an zuan-dih :an-a' 'nyne. :mor eh 'dhu sobu'-deh se :ne :an zuan'-dih :an-a' 'nyene 'weh, <hesitation> en no deh en clean-a :an 'nyene ken-dih eh za-ih-a :gbebe ken. :yee' deh 'an 'bhorn 'on 'ye-a :za eh-: 'dhu, sobo' deh :mor :a 'ble-eh, :yee' eh no deh :a klehkpeh :a zie-dih, :yee' :a 'dhe-eh deh 'jeh, 'de :vdhenenh' ka 'di :mor :a gweh worlor: 'i :yee' :a ya-eh 'de 'weh, 'do :dha :on :ne-a :or :ne-a gban 'i, ' :Or no-a' :dha 'nynuu: :nyene'-a' mu-a 'teh 'teh <hesitation> 'de :an 'dhu eh, :eh :korn dhih :eh, :mor eh :gweh eh 'sororn' ne-a 'ye-a :kma 'i, :yee' :mor eh :gweh :yee' <hesitation> :a no buo+ :me-: :a ya 'de, :yaa' :mor :a 'ya 'de buo'+, :yee' buo'+ :dao' :a dhe-ih dih <hesitation> en 'ye :forn :wehbeh: <hesitation> en yau 'ye 'klon :wehbeh:, :mor en :ne :bele' :yee' en :ne :tehehehn: dih, :mor en :ne :tehehehn: dih :yee' :yeh :"on ;ya-a 'de :zai', :en :on dhe-a dih :en no-a 'we 'sororn', 'we taan :me-: <hesitation> :an 'duo:-', <hesitation> :an sun 'o sobu' ken-dih, :mor :on sun-or 'o sobu' ken-dih, eh :dha 'o :mor 'do 'kei-dih dih, 'de <hesitation> :an po-eh 'de 'ni bo, :mor :on po-eh 'de 'ni bo 'de :an'bi-dih-dih, :an 'bi-dih-dih, :yee' :mor :on 'ye :feno, :mor :feon :ta :bafu: :bafu:-a no, :mor on 'yi :bafuh' :yee' 'de :feon: :dao' bo 'de :an po :an-a' 'tiei'-a klehkpeh :kpeen 'tenne, :mor :on po 'de :an 'tiei' :yee' :an 'nyieh-ih dih :an 'nyieh-dih, :yee' :mor :on :gweh 'i, :yee' :an 'fean'-ih 'weh :mor :on 'fean'-ih :on :gweh 'i, :yee' dubu' :on po-a yai' :on :ne-a 'o <hesitation> :an 'gbu ybei' or-: 'de 'gbu 'de 'o, dha 'o :dah :on :ne-a 'o-', :yee' 'de :on 'kpa-ih, :mor :on po-ih 'yai', :mor 'yluh :taa 'fan, :mor <hesitation> 'yluh 'jeh-a dlun :nyan: :yee' :mor :on 'ye-ih deh 'jeh :yee' en 'puu' :mor :ye-eh :on 'da nyor :on po deh <hesitation> 'kwa deh bo, :an 'jeh 'kwi-deh-a 'jeh :an :dou'+ se 'de :ne, :eh :korn dhih :eh, deh+-a 'jeh :on 'da :en mu-a ya-dih 'neh eh 'wluh 'o 'weh, en klehkpeh eh :korn 'ton :kpeen 'tihnih', deh-a 'jeh :an di-dih-a 'di :mor :on 'ye en-' 'di deh+-a 'jeh :yee' :on 'da :on se-ih worlor: 'i 'do <hesitation> 'do 'sorle dlu :due' bo, <hesitation> :mor 'sorle :we-eh nyni 'o :an dhan-dih ken <hesitation> :yee' sobo'-deh: :an 'ye-a eh no deh :eh :nmor-a 'yi-dih, eh no deh <hesitation> :nmor-a 'yi-deh deh 'jeh nyor-a' klehkpeh on :korn :on 'ye-a 'yi-dih pobo:, :eh no sobo'-deh: :yeh :a :bai'-a :bai' no-a + Me-: 'dhu buo'+-' buo'+ me-: an ya 'de an po :dha :due', on 'ya 'de buo'+ 'jeh <hesitation> on kla-dih-dih, de en 'di :vuli: :en :ne-a 'de <hesitation> en no sobo'-deh: 'do en 'jeh bo. :vuli: en :ne-a 'de en ne :mor :on 'ye-ih <hesitation> en :ne 'di-dih 'puu, en :ne :poror:, deh :eh 'plu-a eh-: an 'da-dih :boror:, :yee' en :ne :boror: deh 'jeh, :mor :on 'ye-ih :on :za-ih 'di-dih :on :za-ih 'di-dih, :on :za 'de en :vuli :dao' on gola-ih dih :mor :on gola-ih dih :on po-ih 'de 'pani 'di, :mor :on po-ih 'de 'pani 'di, :on :ya 'de 'ni :zuu: :on 'cheh-dih-eh 'de en ken, :mor :on 'chen-dih 'o en ken en klehkpeh, :mor en 'klon :yee' :on :ya 'de <hesitation> :an-a' mo-: pa-deh+-a klehkpeh, :an-a' buh+buh+ 'o-:, :an-' 'wla+ '-:, <hesitation> :an-a' deh 'o deh :on 'ble-a 'o-:, :zuu: :mor :on 'cheh-dih 'de en bo, en klehkpeh :mor :on taa :forn :mor :on :taa <hesitation> 'yluh buh+ :mm'-a no, :yee' en klehkpeh, en klehkpeh en no dleen deh 'jeh, en klehkpeh en ma-dih deh 'jeh dleen, :yee' :on 'duo:-ih :on fean-ih 'weh :yee' :mor :on 'fean-ih :yee' :on kpa :an-a' sobo'-deh :on dhe-eh dih 'de kolo bo, 'do :dha :an mu-dh dih :dhe-' <hesitation> eh no :dha :or 'ye-a deh 'i 'neh, :nyi eh no dha <hesitation> :gbehne se-a:ne, 'bor :an dhe-eh 'o :dha :gbehne :ne-a dih, :mor on dhe 'o :dha :gbehne :ne-a dih :yee' :tehehn:- mu eh :kpon, :yee' :mor :tehehn: kpon-eh :yee' en klehkpeh en-: 'ni en :korn en 'ye-a :on 'yi :on 'ye :an-a' 'tiei' worlor: :yee' en klehkpeh en mu :tehehn: 'suhsuh :ne :yee' <hesitation> en :se-' :an 'tiei'-a klehkpeh <hesitation> en :se :vlehehn' :gweh 'i. :yee' sobo'-deh, :koan eh no-a or-: 'i, a <hesitation> 'nyi :a 'duo' sobo'-deh deh-' <hesitation> eh 'ye deh no-' <hesitation> eh 'ya :a-a' 'tiei: worlor: deh no, <hesitation> buo'+ me-: no sobo'-deh-a 'sororn' neh, deh 'an 'bhorn 'on 'ye-a :za deh 'jeh eh 'o